हमरो देश भयो, हमरो गौघर भयो, समुद्रका नजीकबठे भौती टाढा छ । तवैकीलेखा गौधरमुणी सब्बै खालका समुद्री चिज नाइ पाइना । तवैकीलेखा तिन समुद्री चिज कस्या बनुन्या, कस्या पकुन्या, कस्या सुरक्षित हुन्याहो तैकि वारेमा चाहि खासै जानकारी नाइ भयो ।